والله، هذا الموضوع يكون عن طريق المعاملة. أنا إن كنت أتعامل أصدقائي بإحترام وبكل ود، أكيد بيحكون عني زين للناس الثانية. يقولون لهم هذا الشيء: "هذا ولد محترم وموثوق وصاحب أخلاق"، ونعامله ونعرفه وعارفين خباياه. ما هو بلئيم، ما هو بقليل أخلاق، لا، بالعكس، أخلاقه عالية وذوج. ونتعامل معه وصديجي.